Gl'elefant a sun 'd bestie enormi <hesitation> al an due zanne <hesitation> d'avorio, pürtrop a ven-u amasà për le zanne e a vivu tanti ani